Darang neshshono ye ne shaka yen kpang ti shiknei ye yuwa no tomonii darang pattanno yesho, longku ule ye ne shakan terei ne shaka tei terei longkuunee terei mo ne maara nen yanna ta fo me yuulaju me an toomno terei moo patta shii longku fuddo shashshalauno, terei moo patta shii longku in minno sha toom, terei moo patta shi ti ƙoƙo ye ding ko buk ɗo mo patta shi ti ƙoƙou teerem. Longku ulem ye ye ne maaran pattan yesho ti ta mina ule ta gun potta shi ta ƙoɗɗi shilib ta ƙoɗɗi ne ye ye gub roma mina parao in shuppo ya mo ding niya :me-mi-mi-mo-me-tarang mome gogmimaju” longkuna in ɓallo shinii terei ɓalla ye yuula toom ta ƙoɗɗini ƙarbiniyas ye ti ku ya gub ti ku buk suriya shim ding in meju gog nima ju longkuunee in ɓalla shuni ma yusuf shunin maryamu terei ƙoɗɗii yusuf ti po gashshan maryamu in ƙoor ya shun ta ularju ku buk najaret ti ule gume po dur yen kpangum ulanna ta shuuni longku kenni gume ye ule ti pirin kpangum in minin mima ule ta gum in patto yesho ta mina ule ta gun to po shaklo birangum in. Minin po shaklo ti ta, in li yesho ti ta gong tanko, ɗo lannan kpang ti shuigim in shar shumma shumma in- in- in liyyon ti shiko in dabyini ti shikno yesho longkuune a lue po shaklo ta minan kpangum, birang ta ƙoɗɗin teerei ding ti shakki sha tomai ye ne ti shai, ta ƙoɗɗin teerei ye ne pirin ne ne shuwan tomoni birang shoppa foki ta an shuranno yamma ya piuan me angee ku ule ta gum ye ta dii ta shwee ya piye pa diyan piye ti po le te ɓooi te patta ma an marku teerei mo ta fuɗɗo ma shashashalau ma ding, patta ma an marku teerei ma ta fuɗɗo ma shashashalau ma ding. Fe mo ɗa kumanim ta nyimmo sheeno kama penanno, ɗa kumanim do mo ta fuɗɗono shashshalau non ne ti ɓero ku darang te darang pattano yesho tere ding ti shakki darang neshii longkuunee tere darangne pattano an markui no in ularu birang ta shii, ƙoki ne ne penan na oo yeshoi moo fuɗɗa no shashshsal no terei moo patta shii longku longkuuno ule fuɗɗono shashshalau nei ƙoɗɗinee ulanna a daklo wenan ɗokum a yu shashsha inum a kpaa mondokum a resh sho mondokum. In ularu ula yuun shaɓa ti kwi ya lamo te yuwa shaɓa ka longku shommono yamma, ta teka ya shaja shii yamma in ti waru in yuun shaɓa birang ti kini ya omoote yuwa shaɓa shajna shii nu gub, an gub yauludawa. In ulanna ula karin kelmo muro, ma ti karim kelmo muroi in ularu ula sheewo yeshoti shik gbong biro sheewo shii ɓara ye sheewa yesho, yeshon tewon ti shimii oo neta teuma mina lawo ta ɓuroro ta ɓuuro mima ulawo pene ti shakki shaklo an tat ta dik bi birang pene a peno ta shinim yesho tekanni pirii ya ti shakki shaklo tat mane murano ti shakki ti bi shaklo tat ne ta illono birang yeshon illani in ya ɓere ɓere in illina in kooni in ammani ku dang memmen ya me an bimin ya ɓere ɓere mee fera fokjun ya ɓere ɓere pene ar ɓooi te ka me a kum ka paro muran kau illano yeshom, ka me a kum ka paro pattano yeshon pene na, ne shaka ɓooi te na le te darang ye ne liya ti posjaarino darang neshsho ye yuwano tomon longku ne kunga ka pattanno yesho, nen kumi kan muroni kan illanni. Nen kumi na oo le ye moo ulanna shuɗɗano shashshalauno nen kumi na oo lu te moo mane murano ɓooi le te moo ta ra minno kerang, nen kumi na aa ɓooi le te maa teka ule nen ta ti fonno ta fo shilibi shi, in minno sha toomi shi ti auno aɗoono kama penan ule ti minnoi shi ɗa longkuunim ne peno yedd ne kan nem to te longkuunee sha na oo ne shala darang pattano yesho te darang neshsho ye yuwaro yen kpang te darang neshsho ye ne shara ti poshaan no yuwano kpang ne ti ku forani dilo birang ding me ti ku buk mo gee darang te ka don kpang longkui in shar darang te ding ku buk kan ma yuwani an ɓalla kan mi yuwani am gbollo ku longku in peni oo le te darang neshsho yen kpang ye ding ku buk kama po sharaui longkwi yamma te ulannai a longkuuno a longku niyo dokum yesho ulanna longku niye ding, longku an shashshalau ding ye- ge-ya- ye- ye- ge yuwa shashshalau ye- ge- yu- ge- ye yuwa shahsshalari yekaro bang ɗo ƙoƙo fudɗo shashshalaum ɓara shii to kama ding ne ta beng mu kama kama ularu jelenii ye moo an fuddo shashshalau ding ti ku buk a do manni niyoim ɓara shi dokni.